د انځورونو چوکاټونه د انځور د چوکاټ کولو لپاره کارېږي. چوکاټونه ډېر ډولونه او بڼې لري، ځینې یې د مېز پر سر اېښودل کېږي او ځینې یې په دېوال ځوړندېږي. په اصل کې چوکاټ د انځور د ستایل، ډیزاین او دیکور لپاره دی. کوم انځورونه چې په چوکاټ کې اېښودل کېږي ښکلي ښکارېږي او خرابېږي نه. زه خپل عکسونه تل په چوکاټ کې ږدم.